Misy karazany maro aloha gny ronono. Arakarakin'ny biby aloha da fa mampisy karan-dronono samy hafa voalohany. Da avy teo koa misy gny ronono uhm vovony, misy gny ronono velo, da misy avao koa gny ronono mandry aloha. Gny maha samy hafa anazy vo gny ronono velo da izy mbo, mbo pure, vo azo voalohany igny, igny ampangotrahy aloha sao de mbo misy arety avao gny biby na- nivoahany. Uhm gny ronono vovony tsy de haiko gny mampiavaky anazy amy <low volume> sy gny ronono mandry aloha.